Bueno yanuu tuyunta me'e he nunda'a enkee, kanunka jun ndute chuken ndun tainke kubuu naman naki ihá un nguekee tan takenu naxhi naken nun ndua jani nrimerio menka ñaniumen nuuñete vain nuntein viki nama ta'en.